<noise> sena kaa nyo komainy fiisok rou na tan jiu, a oreins, oreins nating komainy fiisok rou ya bikos ri nating kat ror oreins tan isen na kain kaa nating kaminon kaa nontan nau ge nating pas ror ya tan nau rite fakei ya tan pan, tan kat fo jius ana ri te kat bus ya kat ror ya faarei ror ya na ri te jiu kat faarof ya fa aurom rori, ri te mei bus mi ya tan fo situa bus ana fo vainy bus ri naa bus ror ri te fifoiny bus ge foiny rori tan jiu tovei, sen a kaa nyo komainy fiisok rou ya tan jiu oreins ai kan ai kaa sen na kaa nating rof oovei non tsonyo. Nyo komainy jiu fiisok rou ya ai kaa nating kat varonyo nyo te fi nei, mes nainy neo nating sarei rof rou ge mes nainy tsikia <hesitation> eh.